Chini chamung tei nwngmung o cabohydrate fat protein vitamin tei mineral rok tongo. O manwui rok khe chini saak ni hamkrai ni bagwui belai nangkukma. Carbohydrate khe mai oat alu rogo tongu tei bono khe phaan mana bagwui chajakgo. Protein khe mangso aa tei badam rogo tongo tei bono saak kotor khaina bagwui chubachu khlai o. Fat khe thokni manwui jemon avacado olive ni thok badam tei bwchwlwui rogo tongo. Bwthai blai mwkhwtwng tei dudh rogo khe vitamin tei minaral manthogo. O chamung rok no dalogwui je nangma raida no nawui chama no hino balanced diet.